<noise> Ɔwɔ dɛ ehwehwɛ wo nkasafua ahorow a edze bedzi dwuma nyinaa ama wɔaboa wo na etum na ayɛ ne dɛm. Ntsi aprɛ wo nkasafua ne nyinaa egu hɔ n' na afei eyiyi mu. Dza ɔka akoma, dza nyimpa tse a anaa ohu a ɔbɛma no abotɔyɛ mu no, ɔno na ɔwɔ dɛ edzikan dzi ho dwuma.